कपुर् बहुत् थके, जने धरनक् अमर् अहोमे खजत् कोब गोले, कमुस थकेले, थुति थकेले, पुत थकेले। सदर् मिफिल थकेले, रिह थकेले, जने धरनर् कपुर् थके। अरो अस्वल्दे अमि बहग् बिहुकुमत् खुब् कमुस लगौ, करन् कमुस तु एसे अमर् अहोमे मन्होर् प्रन्। अरो खे बुरर् कर्ने अमर् सोतोर् महोर् फस्तोर् प्रैस्, मुहिल बुरे, खुब् तत् बुअर् कर्ने अरम्भ करे, अ तत् बुअर् कर्ने। खे बुरे खुब् तत्नि नैक्य निसेन करे सोब् कमोर् बद्दि, कपुरत् मने मन् लगै, खुत अनिब, खुत तु बोहिल् करिब। भोहिल् कोइत थ मर् दिब, मर् दि हिओते, महुर गुर ब, सेरेकित् लगौ ब, दसत्नि ततत् लगौ ब। ने नरन् धरनर् किब किबि करिफुले हिओते ततत् बुऐ, बोइफुले होरु, होरु कमुस हन्दिये। जिते अमर् बहगोर् प्रथोम् बोहिल दिन्दुते, अमर् दन्गरक् जनेके खन्मन् करि बोल्गे, तेनेके कमुस हन्दि खन्मन् करे। अरो खेतु ए अमिर् अहुमर् प्रन् बोलि गुरओ कुरि, अमिर् बिहुतुक् मनो, खेइ कमुस हन्दि लोइ जै अमिर् बिहुत्। खेइ हपहेरे अमिर् बिहुति पलोन् करो, अरो सुबु के अमिर् खुफ थगि बागरने अग्रोहितो करो।